Ni yeenchi ye chaka ni kala'anchi, ndala fritunchii, ni lakēēnchi chinana, ni lakēēnchi kulandu, ya'a, ni lakēēn ni kala'anchi ye-ye chaka, ni lakēēnchi kulandu, ni lakēēnchi ya'a, <noise> ni kala'anchi te ni lakēē kala'anchi ñu'u, ni la-ijñanchi nduku ni chivinchi ñu'u, <noise> ni ye-ni ye li i ni yeenchi lita te ni i'ínchi ndute. <noise>